لأ هأبقى حابب إن أنا أكون راقص مشهور، لأن بحب الرقص ، والحركة نفسها بتبقى لطيفة وكده <hesitation> بحب الجو ده.